Ore kuimbae reta roiko va, isoseñoreta roikova, mbaetɨ royapo jokua roñeañope vaera, kuako mas oyapo kuñareta iyeɨpe, jaereta oñeañope, ore isoseño reta mbaetɨ orea rombopuku, mbaetɨ roñeañope, ambuaeye ore orereko como isoseño